لأ في الغالب ماني فاضي أسمع لأي شئ لا نوع معين ولا أي نوع من أنواع الموسيقى لأنه أنا ما عندي وقت ولادي يروحون الدوام تبعهم وأنا أنزل أروح الدوام تبعي لأ ماعندي وقت كافي أنه أجلس أتسمع للموسيجى وهذي الشغلات.